Zaho zane ty fita-fanatanjahatenako, aminn'y sasakadie isan'andro na adiny raeke satria zaho zane mazoto mivoake maraindraigne raho mikorôsirôsy, miazakazaky kely, de naho tôtaiko amy zay zane mety ady telo na ady efatse isan-kerenandro